este ta ngu na ha a an. va anre va naivii yó ta kan ná na kiniva ná ha a a. na kadatio jugo na nkonio naranja yó tá na. nakadao ho o on. na tao licuado, ta tón na kadao licuado ta keo ho o on. zanahoria ta modo dikuan chikoa ta ha a an. konroa iin ki iin ki dikan ona kii na konroa seguido tá ha a an. modo dikan nruvá ha a an. vista nro chi dananro ta ha a an. xa, xavanre vaganro ha dava naivii xa teku iniyó tá va nrevagana, a otan iin, iin, ha a an iin yuku na kana ná na nania ha a an. cola de borrego, ta na jan ta kini va jugo xhía, na kia ini nruchinó chí há ti nanadóyo tu kana vatanti na kiti nruchino tá modo dikan na konre kaxhia.